نحب نبدل برشا الصبابط، أكثر <hesitation> حاجه نشريها هي الصبابط عندي <hesitation> أربع سبادريات <hesitation> زوز بوتات، تلاثه صبابط مستقرين، وعندي <hesitation> زوز لينافات وحده كحله ووحده بنيه، <hesitation> عندي <hesitation> شناو- زوز شابوات وعندي <hesitation> شابو متاع البحر، عندي مظلة متاع البحر يعني برشا عندي <hesitation> أنواع.